कसात काम करतलै जाल्यार पहली तेका उमेद आणि काय तरी शिकन घ्यावपाक ची जिद्द जाई असता जेनें करून ती आपुनात आपल्या मनांत जन्म घेतां। जर तर <hesitation> ण्हा जाल्यार मनिस खयचोत या खयचोत रेकॉर्ड करुंग आनी तोडुंग पावचो नसलो। अस मनांत मनशायच्या भीतून प्रेरणा आनी काय तरी नवीन शिकोआची भूक अस नाल्यार या जगांत काय नवीन जाऊचत नसलां।